Bu hwo hwo bəg zimi'i. A be məi ri zimii ma bam hwohwo she ba yei məng bəg məi a bəg məi ba a zim a mpər ma rəg sa məi aka zim məi ba rəg ba rəg gbad gbar n rəg bəi a vəri yi ri hah zimi aba pain yi ri məng rəg gbad gbar ri zim nəm ma rəg sig painyiri <hesitation> i tag yi ahah nabmahah a hah nabma hah ahah nabma hah məng. Zinii sid yei avean sid yei gbar nəm rəg bəi a pain yi ri məng bu sa rəg gbad bu rəg ken a <hesitation> vəri yiri hah bu ba she rəg sari zimi ma sid dəi yei ma bai re ne hwohwo she rəg sid yei. A kini a mpər rəg yi məi hwohwo m zimjiri məi məng a bəg ku yi məiməng. N ya jiri ajinai yi ama ama zim dri jiri məng təng hwo hwo she rəg sidyei ma jiri kai məng mpərama zim jiri təng a rəg yi ku hwohwore. Azim jiri məi məng hah dau m məin zim jiri nabma kai rəg kai rəg mma zim na jiri jimən məng re gbar rəg bəi na ri a pain yi re? Gbar bəi rəg she, rəg bai na avəri n zim jiri nabma hah məng, bəg ma jen zəg bəzəunbəi rəg igab iya dri ri n zim jiri məng she nya kuyari n ya məng irəg kawo kai rəg gbad ka rəg be ren gbad na zəg amaru rəg be re gba aviu rəg beri gbad kani rəg be re n zim jiri wu məng hah jena hah n zim jiri wu məng ba sansan kah ma rəg bəi jiri wu M ma ya n kəb na rəg bai ri san avəri təria? San avəri avəri bam n zim jiri akəinhah mpərzəu ma rig shad she bo n rig deng yi wuh she mma dəg bəg zəum gbah rəg zəg ko kai m fas nəm m zim jiri wuh məng she n rəg sik kai yein rəg swab nah voye, n təg vo yeima jiri kaiməng a bəg gbah zig wo kai bəg kah nəmma zim jiri məi zim ma nəm sid yei avəri yiri bu ba a nəm hun n yi aviu, shiy pəmi bəg bəg kai kai zimima sid yei aviu rəg ba məng zim she ma sid ye ama rəgyimpər bu təri nəen ma bəg swana n zima i bəg wunzaa məi gab bai ri pena i jii a she zimi dri wunza nəi jen ma dod məng n shad ye woi kinan, zim'i i woi wunzan məi bəg gim nəm mma bəg bəzəun nəm n yi kari aku yak a ku aku meb dri akai. Amaru jen rəg gbah wunza məi n woi nəm amam rəg gbah ku nyig ku budin ku jin bam zimi ba məng. Zimi, bam she hwohwo ke rəg zo ane hwohwo bare yei məng wunzaa məi jen rəg tag ashi bai tanu borin woi nəm n bəg wah nəm kirumam puu məi pinu təri n dəm kuri zim'i she sid yei zim'i ba məng azib san məng n nəm shad ake n yiba hubma bad bu mpər zəu bad bu bam mma bəi rəg ku rəg sib wu ma jiri kai məng kuyi who, kini ayi bad bu bad azib she zim'i, bam she gadri yare bo azib zim'i ma sid yei təri wanza wu jen ma dəg bu sid daun a dəgri nən vena nah dri n venvenu bəg ku. Wunzaa wu jen ma dəg bu sid dam nəi a dəg ra ri avenveu avenyeu bəg ku ma jirikai məng ma akəin ama dəg bu ku rəg dəg n rəgnrəg sa re wu daun asa ko məng wanzawu ma jan dəg bu rəg akəd pan bəgkini kəd rəg akəd bəskini a kəd bəgllin rəg she hwo ke rəg zo gan koh re a rəg yi ku hwo hwo re? Ama rəg yi dəi wunza wu hwohwo təri ziwi rəg sidyei mare ayau afarbu kwu mam yi bəi u zim wunza wu nəri kuyi uzum wunza wu u gang mpər a zim wu məng a yanzu hah bəiu zim wunza twu nvak avau uvak kuruman avau a wah fad bəgkini jiri aku rəg zəm wuh. A yanzu hah hah a retam hah apa kpagkpag zimji dri mare kai ri zim wunza, bəg zim kwumam mare kai mi zimi’ ake be mjiri akini a rəg yi məi hwohwo mzim məi məng ku yi məi hwo hwo she məng yi məi zim'i she ri ama yi məizim she izim she ma sidyei təri bəsan ma jen sid be zəun ri mpər ama nag jiri ma sid ye tər wunza məi hah n zimjiri kəinhini nəng zəg məi jini swagyei wuza məi ahah nəng sa məi ka bah hah yei wunza məi a hah n zimjiri təng nəng sa məi kuhah yei a ma zim ha ma bam bəg əen ma bad re jini ake bezəun ri ama fag a pən nəu bo bəg den ma sa re ba hah akiniri ama tag apən nəubo ma jiri kəi məng zimi’ she bayei məng abe məi ri n she zim'i akini hwohwo.